इंद्रधनुष मां लाल रंग व्हंद, लाल रंगो व्हंद गुलाबो फूल। इंद्रधनुष मां नारंगि रंग व्हंद, नारंगी रंगो व्हंद सूरदमुख्यू फूल। इंद्रधनुष मां पीलू रंग व्हंद, पीला रंगो व्हंद गेदा कु फूल। इंद्रधनुष मां हर्यूं रंग व्हंद, हर्यां रंगों व्हंद ट्यूलिप कु फूल। इंद्रधनुष मां नीलु रंग व्हंद, नीला रंगो व्हंद नीलकमल। इंद्रधनुष मां इंडिगो रंग व्हंद, त इंडिगो रंगो ज्वो व्हंद स्वो व्हंद अपराजिता। ये का अलावा इंद्रधनुष मां बैंगनी रंग व्हंद, ज्वो हमारा पहाड़ मां फ्यूंली चार एक बैंगनी रंगो फूल भि खिल्द।